La Malesia è un paisi unni li tradizioni indìgeni, cinisi, indiani e islàmichi si mmìscanu cu gran armonìa. Li festi sunnu tanti: Hari Raya, Capudannu cinisi, Deepavali e Thaipusam, ognuna cu danzi e culuri diversi. La genti è orgugghiusa di la so diversità.